افضل نصيحه تلقيتها على الاطلاق هى ان انا استثمر الوقت بتاعى ومهدرهوش فحاجات ملهاش لازمه لازم استفيد جدا من الوقت اللى فحياتى لان العمر هو مره واحده بس بيعدى علينا ومينفعش نضيعه كدا را لازم استثمر وقتى فالحجات المميزه والمفيده وهى ان انا استثمرت وقتى فالمذاكره عشان اوصل لنجاح كبير